﻿ɗigo krungum ninya shun rochoni tiku wai <noise> shir kerani kama ɗigo an shumban rocho kama ɗigo an shumban rocho we shir kupira ta kobani ti kumbili shou go kiji <noise> shi ture cushi ka elanku moi shumbon rocho wa shin walla ninya ti ku pira ti yu merje ɓara kan shumban rocho kar wa wai shin walla kan shumbon rochogo ti kwi kar kobani ti shele mandi kama kan shumban rochom kar shugani ti mandi wai shia wallam pennan <noise> kama kam shumban rocho kar yu merje ti. <noise> ku piranmo kan kwaɗina kan di wayi shig wai ka adogo kama shubugo rocho go agan wai shirarako shikom shumban rocho ra ku pira washin walla.